“Tsy niteniteny ianao androany, fa nisy inona? Nisy maty ve sa nisy narary? Mba teneno ihany fa tsy mety ilay mitazona zavatra samirery fa izaho ange eto afaka manome torohevitra sy manampy anao e!"